A dur uchake uchake a liti liti a saki a dake phamehiye shuka daka pham ucake hita hita hita ha soki iye shika jeeh aneke jeeh sa jeki cake a shai a dake tushuko u chake ka jir a hee uchele eti, i ocheme a who imekina kwe ni whoo uclaku neni iji tuke iyotuk iye uclee alaka cui ishoho aneke aje akishiye a shoke cuha iye aba soke to goo uneke asa hee eti ubin oshi eye eti furke inchen eneke inchen a so ubinna awoh, iwo ujeh iyotuk duk uneke ye sa wehe echeye na doshi itengashe, na doshni ubine ente sha hee iyotuk itengashe a jehiye igam iye atar uchake, amma hashi gamochele ba itengashe ya neni uchake a tuk no bɔke domin niye jeh ushingyeye kina kweye hai ashei, imbɔ shika maa ishoho imbɔ asherno sho oyoh ana tusha ashu boo ana shei a whebɔ shiga jeeisho unomyom hum imboo na jiyajiyabo ana jebo ushi nu uchele nu chake, imbo ka jebo ushi uwe shuchak <hesitation> i woh phen ubingyete eyeh ke shina a ahasotaah ni woh inchen hane <hesitation> uwebɔ ka neni uneboatarnobeh shiga tan unebo nobeh uneboo kahee eti ubinno ushinne haideye iyotok wootate iyeka hete ujee utuhe iye ka jeetuhe no shu oyooh Iye oneeha ga anene atar iye ga sok ati ihurke ye hai deyo iye aheti tuhe ihurke bika tuhee ihurke iye oneeha ga nenetar iye ga hee eti abina adakeye sa goi unomha ureye na dake iyo tuk a tarye iye gaje tuhee unehaa ga nenetar, imbo incen amahe ubine entebo ni hai so su ushe ba iyootok imee na hai aweeh ubinne sai yikihinte, ke nekee maaha aweeh usinne ye hai sheye ma maaha aweeh oyere emboo sa kui ichibi aje atuk no oyooh oshe ma maaha aweeh oyere emboo sa serna shu itengashe, ni tengha a ghomboo nike mahe aweeh ke tukunboo ni kare eter ni imboo aje kwi ikare eter hanoo, sa yikihmte umomshucek iyoo tuk ke neke ezee kehaiyikihi imbooba kuma kekai yikihiyir echete yiki inte igwam imeeh imaah abin arere, imeeh alhamdu imeeh maah abin na antee imeeh maah abin miki iyitik noo oche eteso a weeh sa cika, inteeh bike jiya jiya na ando kete inteeh ke jiyajiya na andokete nochuhanoo, ichoke adokeme ete kike jiya ni imboo no ochu ete so a weeh sa cika Akwai ingushe, akwai john diga, akwai imee ni joseph bijimi, inte bike jiya jiya nochui inteeke gui iban kuma bike jiya jiya hane uyom sa bagui uyom inte ete ka hee eti nee ashiye uwer eye idaah kuma, bika atsu uweeh eye keshige je awogwa ke shige jiyajiya ete inte bike jee ikara ter nochla intee bike je yi ikare ter ajiye ete kom ni imboo, intee bike jiya kike jiya ne gui eban ko kee chi ihoi nochui idaa idaa ha nai ke shige awocuyir, intee bike jene nauge ochoi ke shige choi choi na weeh ete ni imbe weehshioka a togye inchen inteshisa kooh a weeh sa cika inchenchane dege oyere hoi sai oyere a hira akee, ante inte nochuha inte bike jee awoha tongye jeyir ushi keje kau iram kishe tongye jeyir ushi keje kjau iram kishe tongye jeyir ikare eter bike jee maa ni kare eter biki yitik awteeh te nochuha haka shekibo ohee a weewinte ne aai ni wooh ete kike kwiya no ke kike choo choo etaa nike tongye yi ikore eterkete bike jee maa nike je tusa abingyete. Kare ter ke tanke nike tongye dosha antete nu ushi, bike dosha antete nu ushi ke jeeh lai ohai nu ushi nike kau iram, nike kau iram har uyeeh inteeke sok, intɛɛ ke bayir ke ba nene abinnoshi ke tashe nike waah keshina ya jiya kom inte bike soka yai jiya inte bike sok nator ke jeyir kam har ku kui tongye je kojok tongye ba ukwi tongye etar u hochaso cek bik ke shige tongy udai a goro tongyiididem tongye okoshan tongue osan ki taah ke bayi na aai, imɛɛ inmaach abinhano nochuha imeeh gui ibannajeete nochui, kuma nochuha imeeh gui ibannajeete nochui kuma odchuiha a jiya jiya nochuha saiwooh na gui ewai obingyeye, shina jei saidai ke teee ubinooshi some nahaa ko isu, amma nochui obabin osi aneke ko ubin sucek ke hai guyi iweei ba iyo tuk inclen hane ubingye ta sheni ba ire eban yono somo ochuha esha inte she iya ne je ushi inte bike jee yi ke royi har ocha otano sorce sunu tabe haa ubionba, amma inchenhane iwooh sewo har unchen aboma wuka ahira no so oyoo sai nu neeke she dene wuta na heti iye aje wuka hira unchen amma esha Su wuka hira no shu oyooh su wuta jewo ne negye ewooh su jeeju wuka hira mnu ya jiya ewooh ke she sasa aya jiya nimo cai uyi enan che ushii buku hin ke kwakwa aya ajiya kom har kike jeeh ochuso cek keje ajiya har ushiiba hinkinte kike dake ba harka abin ke dake jeyir ikar eter, to ama incenhane sai nu nkee eye sa dena kwi ishoho ayi oshii sai eyaa, ayi hee inhen hane ayaa, anera dusa aneke incen ta yibo ushii a hew ta yibo ushii esha inteeke mokir a hau no teu inteke mokir a heu ni she inte ke mokir a heu ne nan she cek inte ke gooh ka ba na kowente ayei eti akwiya no <hesitation> teu cho akwiya no teucho intekike, gosha inchenhane yom adaka abayi ni inte iwarh bik su wuta inchen una kwete wai sawo nu gunu wata sokwe chui no chu hano ime gui iban atongye som inchenhane imemi inchen na shete eme ionchenhane imeehane shini gui enime keshe shini gui enime ekwe ubin sucek incenhane ko imboo ba he imeee wur nu ushii na tor inje inkojok shini iya ajei ba bika ahee eti isok inje osan shini iyaba, bika aheti soki jee osan shini iya ba, bika heti soki je okosan shini iyaba esha kike sok ni hee ke jeyir ka dorok. Na tor na dakyir shimu gui iweei sunugu awere akeleba hero we domin odai inchenhane koke ehe atu jiya adako je ujui ichenhane sunu jiya ba hero owee hero odai to shenice, iyooh tuk imeenaa he inyime aweeh ate ke ushe a kelete na keke a koh ubion su biwi aba two oboko heti imeeshmi kwi ubinhano ba, ubin su she bika ba koh shenihe otekwe ni iwoma na shenihe edewo inyom inchenhane ma atu yom no gai inchene atu dok uyom, no teu aje atuk aboke na nara dusa aneke ataba duri ingwaa inye a kau iran a kwene ataba adurke, to imee rushiwo neke wo a kau nu ushii? Imeena rushe woo neke wo jee tuk oboko iye bika kaunowe sopeme ti rigi hee me ni hidai meti maa tuke eche nike kawi ram sa yikiminte, iwo biki kwewo a tuke che iye kako oyere idehanoba iwo jee uyeshui neke ata ba duru, indoko domin iyee a kawi ram no oteu a haa sosushe ba uneke bika kau iram ugooh uham idaa ujee kau ewooh iwooh buku ujeeh kuu uneke aba dur inchen bika ba dusa aneke a maahe ko chak.

Injee ji lee ubinneye sa yikihi imee iyotuk ujeureyuwa ime biki sheme niye hake yaama ne eneeme ba ime biki shoniye haka yaamene aniimeba usinneme inshiniye ime shi, neniye in hai ubinne ne shinbere keye shini ta kuko shume ni ii ubino yom ni hee eti umi a kauiram arere imee gu a meme asheko hum, ni jeh uyo asho na dak anah imɛɛ guham ameme a sheko hum imee jeh uyo ana hɔ duma ajoo ime guham ameme asheko hun ubinneme shoniye imeeshi sher ochu socek shemena naira ukou har a yok u hento hake taba eyame na kelemeba domin uwee sheme na yogya kele ni gweno ba, amma biki jeh uneke sa kau iram inje ashe ime imbiki shok a nankam kwi kokeri ni imeekiu dok kobai dok arai in dok ke piw hero weh, iyotuk ime na hewiyim nu yeremeh shinso uneryer asho nn sai chibi rire riyo, amma haka rorou buku jeh inchen sai bo tarkiye ogei kita iye a roro, domin hero whe here e chibi uneryon asho ni cibi na kowayom amma bika jeh orooh akeleye nene haa oyera aner sha biwi, to iineh shi sheme niya ko me ishoniye ki wehe akeleme sunu taba phegyi mɛɛ soniye ko ime insheme niye ba Aje meɛ shina jei ime kin jiyajiyame sophe ante kale iwo inaku jiyajins oho, tɔ ajiye wo sa siya tɔ imɛɛ so na oyira jiya kono imɛɛbiki per udiyo hai gani in peru demi i tonwu demi shin je duti mɛɛosui imbiki peru demi hai dutime osui imbiki perudemi shidutime osui biki tun nudemi nai duti osui imba nobute shin dutime osui biki ba no bute hai dutime osui imɛɛjeh ni hide shi dutime osui, iyo tuk imɛɛna hei imɛɛshi sok ni wheshicike eme ajeh mekom ajee oho imɛɛkkoiy kweuwe ashisoho biki kwiya su biwi ashishoho, biki kwiya su she ashisoho ko iwogu wenimae ime haki ihame ihe ko iwo biki na wenenme imme unton nigoh haka ya imeena keleime, heroweh domin imee sheme nu oyera akele kona na keleme eti woo weneme in ser no goh ni guham ko in bana chie hoi ni whoo ko ime ba he inwoo na wenemi hero weh be ameeh me asheko him in sheme in indok ehoii, onwooh n biki na tosheme biki je niba ni goo iwooh na tosheme imee shuiki dakin tongyime, sai nu ubingye ye su yame ni hewi yim nima goo imee sheta sheta nu ucheme inclen hane ucheeme lute kee sherme oyee hane inchenhane ucheema a doki icer na neke a eeleme na jeeje doki cer, hai he meti aneke hanga Iyom a seta seteye ne engegue kekeyi imegi seta setema ubin hano hai yogyi imeena keleme imee indaki gɔ ashi soho duk ubino neke sa kweya iyotuk ujeh akwai abom kom biki iyitik, imee imbom ni tuk okoce o titteke ni geh komi daidaine, to ni imee kowane ubin noden ni imee ashishoho iyotuk ke yasha komi daidaine, shey a shisoho to iwo ujee lucehane buku yeh toweh nimeh ashisoho buku uyeeh su biwi ashi soho buku iyeeh ihoi ashisoho duk ubinniwo su kwiya ashisoho duk ubinne ewoosu kwiya ashisoho iyo ituk nu rayuwa emeh imee insheme na yogye ni oham nu keke sheme na kweebineye ya tuku a guham ni imee ba imbiki ijiya jiya imee in phengya jiya emeeh ki dokime, immote eseeh oneke nu yomba yanda inkate shiga marime ki clokime imee ki jiya jiya emee isoho ki dokime sheme na yogyeni nu neke ba buku jeeh utonme, imee ijee imee buku oaphime nu pheene imee pheeh bu gigu pheehwome imee intome biki pheer dukiyar ke fiya oho ashingo, ko wan ubin oho ashingo, domin duk ubin oneke aso nya ashe eye ashei emeba shi to oshuma hai oweeek sunu jame kuma imee shimi jaa iwooh iyo tuk rayuwa imeashi shohoo imeeki jiya jiyame oho iye ashi rai.